A na <noise> thi xre'a jna la <noise> baje'a jna la <noise> inge'e ku la thi nguna nguna tharen chan na chia thie guthu ya ya para tare chrjangi la cha 'ia ndu ye cha cha nundu ye ya a na n'on hora ya ya thare chan ya ya nthe degua xi nda sugua na thjon 'on na nu la hasta jii la ya nchetsiu na thi chan nu nthu yero cha 'ia ndu ye ya thi ya nda te chan. <noise>